<noise> baraxlu am na we- kore, diggi, tabaski, tamxarit, diggi, gàmmu, rakki gàmmu, ràkkaati gàmmu, maamu koor, ndeyu koor, baraxlu, weeru koor.